Haloolay gembe, binyo gbúutan yo aa ttúur ginwosa gjif, ndu nbúuta bayite a boja, anbinti womte gjif ge geegi antaaste a bbil ma anan meesa a suufi. Nda asów ffomte fembe, aa tti to gegi wéde, gjif ma hamma antaasga a gwili ma hatíde atów. Han bsúmaa tti wosa bi, atów. Gbúutan yo bijaan yo aa ttúur ginwosa gjif, gjif ma ga anjédi ataas ga a gwili a habo agina gi to. Bâabé too mbo, ñaaga, ndi ñaaga woowi, bâyaa diinde ngi wili a ñaaga. Gjif ma ndi gunton nto teega baa mmoogir gjif ma habo, habo baammoogir gbómmu, han gwogos mo, unan gi taas a fmangi ma ugaadni, wee wi gí ginwosa gjif ma. Unwomti usów uu ttin wosa gjif, hama untaasgi bommu utów. Waabo feri ma yuutulu, gbúuta ma ŋatu biyaa, gliitim bàa ma, bidéem bâa ma ngi bifaamam bàa ma bég yaa ɓéede, biyaabà biñaŋ béede, gihúrim béede. Njandi hali njeti mo mbúuta suufi, unyaa ma to wosa gjif, holi ma fo ayaa bitúm wédi ma odisafel, amma yaa wosa gjif ma hando, ansów guntun wembe an yaa ma wosa gjif, anyaanta a léggol ananyaa ma wosa gjif, anñaama wii woma anyaa ma wosa gjif, ge gileen yo aa ttúr. Hanganta a léggol wi ngí mo, glagre go banŧagi, gjidi go nŋati giiy ɓutɓuta, ndi binúmti mo njuunga a léggol habo unwúsfi bo.